B'aje'laj kito'on chen jach yan tulakal b'a'ax ete tz'iib' kitz'iib' ti- ti ju'um utz'iib'el ju'umil ya b'aje'laj tulakal b'a'ax yani yan ki <noise> ti makoo' uchij ma'a ma'an b'ix ma'an b'aj te'lo' chen tulakal e ulaak' b'a'ax ya b'a'axtak. jo'mij